حتى نصنع سندويشة بسيطة، نحتاج لخبز وجبنة وخس. أول شيء، نأخذ شريحتين من الخبز نحط شريحة جبن على واحدة من الشرايح الخبز، وبعدها نضيف الخس, ممكن نضيف شرايح من الطماطم أو المايونيز. وبعدها نغطيها بالشريحة الثانية من الخبز، ونقطعها نصين ونقدمها مع عصير أو بطاطس مقلية, و بالعافية.